<hesitation> Ɔbɛyɛ m'eyi ase osiandɛ awar no mpo dze wara mmpɛ ne kɛse mpo a m- mma dɔm mmba dɔm kakraa bi naaso eyi no Akanman mu yebu eyi paa a na yɛtaa ka asɛm bi dɛ eyi de wɔdze nyimpa yɛ nnyɛ sika. Obi to nsa frɛ wo wɔ n'eyi ase a dza ɔrehwehwɛ nye dɛ ebɛba, eyɛ dɛ erema ne sika mpo a n'enyi nnhyɛ daa nngye ho dɛm. Ntsi no sɛ efi m' mefi m' na sɛ obia ammba m'eyi a dza wɔbɛka nye dɛ mennyɛ nyimpa papa aber a metse ase n' mammbɔ bra pa nna a mennkɔ nkorɔfo dze na nsɛm pii a ɔkeka ho ntsi no wɔbɛper dɛ dɔm bɛba m'eyi ase.